Ya tu ku purai kande jio pa'bottingan <hesitation> biasa to <hesitation> <hesitation> anu raka pugalu raka jio di pasadia, yato bale, bale bale tunu, bale di nasu si buda wainna jio, mane bale <hesitation> atau sate raka jio <hesitation> terus to anu apa <hesitation> pugalu di palako tabaro terus di bissai jolo' di ramme mana di pajio baskom, di nasuang wai lassu mane <hesitation> di parokkoi wai lassu terus <hesitation> di aduk aduk mane di dui' terus di dui' mane di parokkoi wai bale raka, wai bale ato wai utan diparoppoi wae bale atau wae rutan. rus diparoppoi terus di parakkoi anu. terus di parokkoi <hesitation> apate di palakoi lada mane yate manuk sate <hesitation> di anu jolo di polio si beccu beccu mane di palkoi <hesitation> kecap. <hesitation> Mane to di tossok tossok ki pake <hesitation> tusuk sate mane ditunu jio enang pattunuang mane yate manuk di nasu <hesitation> di bissai jolo' te manuk na mane di palakoi sia di parokkoi sarre terus di <hesitation> di papaccingngi jolo' te manukna mane di nasu mane yate' anu mane yate bete tunu di ballak jolo' mane <hesitation> di alai issi tambukna mane dialai sissikna mane to di papaccingngi terus <hesitation> pa dukkuki jolo' api mane dialai bara bara <hesitation> di patei apinna mane yato bara barana di pake mantunu supaya manasu rampe lan na te <hesitation> bale marasa di kande, terus yato <hesitation> beppa beppa ku porai jio pa'bottingang beppa beppa baje', baje'na jio luwu terus minum minuman na biasa jio pa'bottingang semacam na es buah. <hesitation> <hesitation> yato es buah ke di garagai di palekoi <hesitation> wai jolo mane di palakoi dht, terus mane di palakoi buah buahan dan semacam na pao, ato semangka raka ato agar agar <hesitation> karena marasa ke di pasisola nasangngi buah buahan te es buah apalagi ke mane mangka ki kande pugalu <hesitation> mane langsung ki kande buah buahan semacam na es buah. <hesitation>